जेश हमारे डार्के कुतो। ते तेतुक कुतेक एक दस मुज बी ए। कम से कम तीस मिनट टीके व्यायाम पडा कराना।